Anisany raha mampiavaky e kolonsaina any Japon koa zashy ame resaky fahalalam-pomba, io zany da tegna manaja olo indreo, ary indreo mivavaky, mifangaro ao aby gne resaky fomba taloha, fomba ankehitriny, mifangaro zashy ny indreo, reo zashy sy mizanona ame taloha raika eo, ary ao ny filôsofia Zen izy ame sthetisme zagny, hanindreo aby iza ame resaka art, e fiaignana andavan'andro zashy, ndreo koa ohatry da tiandreo sakafo talotaloha regny.